Ôhatra edy ai za malôha de tsy mety za, za gasy malôha <hesitation> <noise> aliment de base-ntsika zany vary zany <noise> de matetiky zany vary tian'ny vahiny vary i, za tsy maintsy magnano vary ôhatra hoe italien zany tegna agnisan'ny pays tegna mponin- tegna tia vary zany de rô tsy miôva rôntsika gasy tegna tsara zalahy ai tegna tsara ôhatra regny akôho miaro vanille regny, regny tian'ôlogno regny, ataovy zalahy.